So tawi mbeɗa waawi waylude huunde wootere e ñalɗi am ɓennuɗi, ɗum wonata ko artude walyude kala to potnoomi waylude, waɗde kala ko potnoomi waɗde, wiyde kala ko potnoomi wiyde. <hesitation> Kala ko mi waɗaano ko ine haannoo waɗeede ko ɓennɗi ko ɗum ngartam-mi mi wayla, mi waɗa.